بالنسبة للأطعمة أنا أحب الأطعمة المالحة أكثر، خاصة لو عليها فلفل حار <hesitation> وكمان <hesitation> مثلا تكون عليها بعض الأطعمة ليمون <hesitation> فأنا دايما ميولي للأطعمة المالحة و- وتكون حارة في نفس الوجت.